<hesitation> Ya zava-dehibe a ny fanagnana namana maro isan-karazany satria raha ohatra zao hoe a le hevitra azonao akasy a sy azonao arogno ohatra ndraika zao namanao raika ohatra hoe vola foagna, manam-bola ohatra izy de amin'alalany vola no afaka anampiany anao fa ohatra hoe izy sy manana hevitra maro be karakory fa misy ndreka misy namana sy manam-bola fa raha amina hevitra izy a de mety de mifampianatra amin'ny sara koa zany de mifagnanatra zany mahasara anagnagna namana maro.